Tari ep wuvur onep tarai nah dit mungmung on dat ting onep gapman, itik khon nos alar ep pitkalang anun dati ontoh pukun sai kawas, ap ep wuvur momol anun dit- i khon nosalar data ep tarai ta pirim, ap dit khep pas ep elngen dat su nah dit khes onep pal neh gapman ap dit el khot onep pal neh gapman ap dit el khot tok pitkalang katahpirim khonep ngas, ap khon dot toh wol tintin kanlakan dat.